Alura tan për ëncaminé bin fa 'na coza, cumincia a lezi dë liber dë scritur, diversi liber e pöi ün cunsei ëmpurtant a sarìa cust si: cerca dë fete amis d'ün dë chësti ch'al a scrivü dë liber che a t'enteresu, pöi tröve ën arument ch'a të pias e cumince a fe le prõve, te scrive e pöi rileze e vëde se a t'pias